जमाने की तेज चाल चलन वाली दुनिया में हम अपने काम को। और अपने जीवन को सन्तुलित बना सकत हैंगे। इइखे लाने हमें सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रखने आए। जितनो हो सके दुसरो की मदद करदो और नहीं हो सके तो ना करो। अगर कोऊ को अच्छा नहीं कर पा रहे तो। कोऊ को बुरा भी ना करो। ई हिसाब से एक रोजीना उठबे को नियम बना लो। और कैसे कैसे का का काम करने जो कर लो तै। ऊ हिसाब से रोजीना अपने काम करो। और जो तुमायो काम है सिर्फ तुम वोई। करो दुनिया के कामन में ना भीतो। कैसे कि अगर तुम दुनिया के कामन मा बिधौ। सो खुद के घर का ना सम्भर पे हो। एसे तुम्हें दुनिया के आदमी का नहीं देखने। तुम्हें अपने से मतलब होये चाहिए ना कि दुसरे से। कैसे आजकल को जो आदमी खुद से ज्यादा दुसरे के घरे झकट हैं कि हमाो घर।